المسافة اللي أعتقد إن أنا ممكن أمشيها كل يوم أعتقد أنا ممكن محبش أوي أمشي كتير إلا مثلا لو معايا حد هيونسني ف المشي بس أنا مبحبش أوي المشي لوحدي ، وأوقات ممكن أحب أمشي لوحدي ف الشتا مثلا بالليل فأعتقد إن أنا ممكن أحب المشي وقتها بس كام مسافة مش عارفه بصراحة ممكن مثلا <hesitation> كيلو ونص كيلو أنا مش متأكدة بس مثلا لو بالعجل أعتقد إن أنا ممكن أعرف <hesitation> أجري أو اتمشى بالعجل فترة طويلة يعني مثلا معرفش برضه المسافات هتكون قد ايه بس أعتقد إن أنا هتحمس للعجل أكتر من المشي بكتير